Igbe yẹ m-mara nfu mkpi akam ma inan domo yẹ nkọkori emo ara anyi ni igbe ye nungom nugo akam, uru uboni mfi nda ma ayẹ ga ekɨp ọgọn ure wam ma wa o̱nnẹgwa-oo ane jẹ ara afu ibe ẹbani efu mong efu ifit nẹ ire jinang iri sẹ nọrọ gwud ma nọ akọkọri jang nwe igomo ibe ga ẹkpo uba iri isẹ wa yẹ ẹgọmọ efa eta ọvẹn gwud ma gwọng wẹ uru ugọnọ ejẹ ja ure yẹ ẹbẹnẹ ọbazi ababẹ yẹ uru ugọnọ ejẹ ayeni agọmo jẹ ara afu ga odag isẹ ayọ ma abọngọ bebori ma bẹ aneba ma bẹ anerom asẹ ma emo ga ẹba ama ayo sẹ ẹkakak ọdi ayọ sẹ gẹ ebɨbɨno edot ga ọvẹn yẹ ayen ẹdudu edot yẹ ẹnung ẹgọmọ gbahagbaha ẹkpiẹ ẹvọmọ ibe ẹkpie ẹgọmọ gbahagbaha ẹkpie ẹgọmọ ẹgọn ẹjujuk ẹkpiẹ ma ga ẹba abọngọ bebori agọbọ ọrọk zẹzẹg agọbọ ọrọk da sọọd ayo ẹduda ẹfẹ ga ọrọk nwẹ ge ọrọk dọng ọsọm ẹduda ẹtọngo ge ekẹpto ada mọ atọngọ ga ekpẹto ifit nang evono ye ayo, evono gbahagbaha ẹnyẹ anung arɨm nọng ma ayẹ wa uromo afab ayẹnẹ mọ ga gbahagbaha afa awa, awa afẹ ọgọn ga ọgọn efefe ga dọng ọbọngọ ọsọm afe ọgọn ga dong ọbọng ọsọm, ọgọn yẹ ẹnunge egro ga dong ye ayọ ye ẹmẹvọi anugo Agẹnẹ emo ato gbahagbaha adoro mọ ur an gberuk go bo ne nungo anung anung gẹ mọ gbahagbaha ẹnyi nny gẹ dọng yẹ ejujuk gẹ dọng ọsọm ejujuk ma ga imie dong ma egbẹ anung arɨm a wa urona ga dọng unom awo ẹtatap awa dong urom, dọnv urom nwẹ ẹma ẹnẹb nọ na mọ sẹ enẹb nọ gọmọ ẹwuwuni egbɨmi dọng nwẹ, ma ga aka ma ga asẹ gbẹ urom ẹwa wa ga dọng ọsọm afa avono ipa ẹkọ anyi asẹ urom awo avono p ẹkọ anyi imiẹ dọng urom awọ wa ọvẹn ubi asi ẹgọnọ ama nang ana ajẹ emo afa agọmọ ipa ẹkọ ẹkpiẹ ọvẹn ẹjara ọvẹn yẹ emo ana yẹ aja emo ama agọmọ gbọgbori ẹboni izɨm ẹkpi emo ga yẹ odo nọ awa jẹ ẹjujuk a wa, wa emo asang ajuk yẹ ayo emo ẹmẹ ẹnẹb gẹ dọng ọsọm ejujuk gẹ ẹmen nẹ gabagaba evovono ẹrẹ ukpọng ga eba ngẹ egọgọbọ-o- osom eje ifit ugọnọ mbe ifit-o- mbe mong-o gọmọ ama igbe nwẹ nyẹ jẹ agọmọ anuk ham ubọni udoro ni urẹ gberuk mẹ gwang gwọ nọ wa onnegwa-o- g inang ama amẹ ma wa ugom ọsọm wida aja anuk ma wa ugom ọsọm wida aja akọ ugom nwẹ evono ugom ayọ ge ẹwa ẹjẹ etap ugom nwẹ ugom yɛ awa jẹ gẹ mọ ẹtatap ugom nwẹ ẹtatama nọ kak mo sẹ ebere yẹnẹ akakẹ onne gwa uwa dong asom yẹ ere gbahagbaha wa onne gwa nwẹ uru una dọng nwẹ ẹnọm wan igbe yẹ akan ma ina ara anyi ẹgbẹ ye emo are ga utu and akung mi-nyi ban we enung ugọbọ mo